Al-awqaat al bafuk bashif fiyaa jawwali fil yom ke bilak ashara marrat, wa kateer ke bashif telefoni, fil waqit al ana ma gaid foga fil khidime, kan gaid fil bet walla kan fil khidime kula kan gammena le istiraha, nijjamma fiya fil waqit dabas bashif telefoni.